بصراحة <laughs> جربتها مرتين ثلاثة ما أقدر أكتم نفسي أكثر من عشرين ثانية، ثلاثين ثانية، مع التمرين المناسب ممكن إني أكتم نفسي أكثر، <hesitation> التمرينات <hesitation> الروتينية جدًا <noise> يقوي الرئتين له فوائد جدًا مهمة إنه يقوي صحتك النفسية، المناعية.